Nyo te karap toruar, tana torr toruar. Toruar a isen na torr kaa non uya saposa, ana toruar kaa non fapopuan nan na tafurainy, sisikoo. Toruar kaa non koman. Kaaka to toruar, am naa fito mounan, kupe, mam kakaa to uya, onot to mam te karap. kupe kaa minon a aurom, mam nating sisiuf rom, mes nainy mam araa rom koman, na aurom, mes nainy mam, tafuts mirom mam te araa nei <hesitation> teis naaman, tan buts, sua rom naaman mam te araa. Ras rom fo buiny jian, ge jian kakaii kan mam te mei ya, mam te nai tsufas ya, mam mam te mam te ainy, ge mam nasnas rom ya, mes fo jian mam fafamas rom ya, mam te tuwan, naa me tana tuwan mam te tuwan, kainy nom painy fats iny fakauts mamam fan.